ଆପନୋଂ ହୋତେ ସଂଜୁକ୍ତ ରାଜ୍ଯୋ ଅମେରିକା <hesitation> ରୋ ପାନୀ ପାଗଵ ଵିଶରେ କିଛୀ ବତତେ ହୀ ବାଡୀ ହୋଗୀ। ଏଠୀ ସଂଜୁକ୍ତ ରାଜ୍ଯୋ <hesitation> ଅମେରିକା ଦେଶର ରୋ ପାଣୀ ପାଗଵ ଵିଶରେ କିଛୀ ପଚ୍ଚରା ଜାଯେଚୀ। ସଂଜୁକ୍ତ ରାଜ୍ଯୋ ଅମେରିକା ଦେଶର ରୋ ପାଣୀ ପାଗଵ ଵିଶରେ କିଛୀ ପଚ୍ଚରା ଜାଯେଚୀ।